Yenman knirinina rankə ester aremaloxto ramaneron xkakꞌ malanties palonsakꞌ malapkə, ties palade ne ronroma syill kolane ronromak orkesan lo tu- tu xkin la tolo yag ko to lo to la rotoya ato yag wlato wlan rebdaləyitila ronrema raromato teshiu okokarema katela por ties xonxemaxirkwo xiksak torecha gyal araweti sparon ronrem yara kore maxon dakre malaa.